אלשَّهְר אללי כִּנתעד הוּוּ רַמַדָאן, עלאשו? חית כִּי גִּ'מַע בין אלרוּחַאנִיה, אלחָדֵء ו אלתַקַרֻּב מן אללה ו פִינַפְס אלוַקְת כִּיעְלְמְכּ אלסַבּר ו אלאִמְתִנָאן, כִּנחַס בּיהָ רַחַה דַאכּלִיה, ו קַאין גּוּ חַאס מִיְפְהַמּוּש אללי מֻקַאיִעשוּ, אללִּמּה אלעַאִלִיָה פִי אלאִפְטַאר ו אלדּוּעַא פִללִילַה אלקֻדַּר, כִּיכְלִינִי כִּנחַס רַאסִי קרִיב מן רַבִּי, ו פוּק דָאכּ כִּיכְלִיך תִבדָּא מן גּ'דִיד ו כּאַנַךּ תִנַּקִּי רוּחְכּ.